Ma lääsiq egä kell kontsõrdilõ. Kontsõrt om iks illos ja hää ja midägi hingele. A spordih õnnõ nõsõs vererõhk ja lõpus olõt närviline, ku säält tulõt ja. Kontsõrt, tuu and iks hingetoitu pigemb.